අඛණ්ඩතාවය <hesitation> කියන වචනය <hesitation> ගැන හිතන කොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> යම්කිසි දෙයක් <hesitation> අපි <hesitation> දීර්ඝ කාලීනව <hesitation> ඒක <hesitation> ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගෙන යාම <hesitation> අඛණ්ඩතාවය විදිහට <hesitation> මට <hesitation> හිතෙනවා. ඒක තව දුරටත් පැහැදිළි කරනවා නම් <hesitation> අපි යම්කිසි කර්තව්‍යක් <hesitation> උදාහරණයක් විදිහට <hesitation> අපි <hesitation> උදෑසන අවදි වී <hesitation> මුහුණ සේදීම <hesitation> පිරිසිදු වීම <hesitation> දෛනිකව <hesitation> දිනපතා <hesitation> එක දිගට <hesitation> කරගෙන එන කර්තව්‍යයක්. ඉතින් <hesitation> එවැනි කර්තව්‍යක් <hesitation> එක දිගට කරගෙන ඒම <hesitation> අඛණ්ඩතාවය <hesitation> විදියට අපිට හඳුන් වන්න පුළුවන් <hesitation> අඛණ්ඩතාවය කියන වචනය <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> බරපතල <hesitation> සිංහල වචනයක් <hesitation> අඛණ්ඩතාවයෙන් යුතුව <hesitation> පවත්වා ගෙන යාම <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> තවත් ආකාරයට <hesitation> භෞමික අඛණ්ඩතාවය වැනි <hesitation> වචනත් එක්කත් <hesitation> මේ අඛණ්ඩතාවය බැඳෙනවා. ඉතින් <hesitation> අඛණ්ඩතාවය කියල කියන්නේ විවිධ අර්ථ දෙන්න පුළුවන් වචනයක්.